मोदुन गेल्ल्या दराचा कुलाप सर्क्या करण्क पईलि स्क्रू सुतलेंत कय ना, लॅच यंत्रणा पिड्यार जाली कय ना त तपासप। समस्या वलखपाची, मगेरे स्क्रूड्रायव्हर वाप्रुन सुत्सुतित स्क्रू घट्ट करपाचो प्रयत्न करपाचो। समस्या जार चड गुंतागुंतिची आस जाल्यार प्रोफेशनल लॉक स्मिथ आफवपाचो।